Secunnu mia, li picciriddi èranu chiù felici 50 anni nnarreri. Po èssiri chi, tannu, c'èranu menu cummuditati, chiù povirtà, ma nun sunnu sti cosi chi pòrtanu la felicità. Oji li famigghi sunnu distrutti, li genituri si làssanu e li picciriddi nun ponnu èssiri felici vidennu a so patri e a so matri ca si sciarrìanu e nun si vonnu beni.